wam man pọngọ kị ɗịpa, ẹdọ, an ɗịbị rap nam ɗaam ịna ịmụ, kana ana lai mụ ma mana anɗọtọ, nam yatkọ ma mẹmọ sẹm man kọr pọn dọụ wa nam min ta kabai nam sa'anjaụ an ɗọto,̣ ɗịpẹi wadọk ka ma lakịkọrọkụm, maan sa'anjaụ mọ kọ ịllẹm mọk ịlụn gọn saanjaụ ja ɗọọn saanjaụ kana nan nam gan kọọrọk, sawị gan kọọrọk ag pọd kọọrọgị sẹ pịp mọ kọ pọ'kọọrọk, ag wargọ ịlọ saanjaụ yag yagjị ag yag pandị mọ kọ yag pandịm ɓ̣aanụ mọ kọ yag pandịm ɓaanụ, ag sẹkkọ kọọrọk ị saụ, ag sẹk pịp ankị kọọrọk kị sabtẹ ẹdọ, pọn mọ kọ yag ag kwand am ag yagụn saanjawụm ɓaanụ mọk kwa a pọ yag saanjaụ ag ịlkụkụl ag lịyẹ kị wị, ag kwandụn am, ag wargọ ịlọ saanjawụn ɓaan mọk yakọ, pọrụk pandi pọrụk kọọrọk wam mọ sabụt ẹdẹi ag wargọ ilọ ag yẹl da amị, ag ɗọọnụn wị mọ kọt nịịjọ, ka kaan kalẹị gan ɗọm, ag wargọ ịlọ ɗọm ag ɗọọnẹ nụm kụlẹị jẹ pịp ka nụm pọ sịbịlị ag sẹkẹ ka pand nẹ ntam mọ ga yagụn takịn, mọ ga yagị. wagọ ilọ ɗọmụm ɓaanụ saanjaụ kọtkọ niijọ, nam mọk pọngọ mọ kọ yẹl saan ɗọmụm ɓaanjẹ wa nịyaụ wadọk kan sa'awụn ḅaan ịlla nịịjọ wargọ yẹl saan ḍọm, mọkọ yẹl saan ḍọm ag wargọ ịlọ wargọ nas pọkị kị ḍọnụn wị kị ḍọnụn wị, mọ kọ sẹb kọḍim ịllan gọn nịịjọm am yaglọrọ dụrọ wargọ, ịlọ an dụka, am dụka nam kọn, ag wargọ ịlọ nitam mọ kọ ị dẹr am dụka ag kalga dụk lasara nam pẹ dụkanja ag wargọ pẹrụn akị ẹrọm baanụi jẹ ndam mọ kị ị yaz gị am dụka, kọḍịm pibum mọk ḍụrgọn am mọ kụ wa ḍọọnụn kan gan kana landgọn kọndọ kana landgọ araụ, kana landgọ nan kọḍim pibụm baan ẹr nịịngọn man saan jau ma mamụ ka am dụk tọ am dụkẹi rịgịn mọ kọ ya wargọ ịlọ, wargọ taarẹ mọ, kọ taarẹ ag par la wam ḍọgụm lakabẹi la tẹllẹr nam ịbat yẹlị mo kwat ịbat kwa pọ yẹli kan ji wa dọọnẹn kọndọ ịz landgọm kọndọm mọi kawụgọ kan jị wa ḍọọnẹn adaụm mọi kawụgọ sị wargọ ịlọ ịz wargọ tari, mọji tari kị ịz wargọ ịlọ ịz wargọ ḍọọnẹ ịz ịlwa ịz tiktụn da kabẹi nọn nọn nọn kan pọgọi ni, pọn man pọngọ manam mọ mị mọ sẹ man kọrọm min da kabẹi ma dịp lakịkọrọk, lakịkọrọk salẹn nda kaba kụlẹi sị dụm tap yẹlẹi ụkmọ da wiim. Ankị a kịrgịsịk, yọkọt ga ịz yẹlgọị wụgụn pụda wa nịị jọm, kụlẹm tọọmụm mọ tal bị jẹ, kụrgụtẹ aị sụkẹ kan jị arị wamọ lasara nam ɗọkọ injin arị wa sụk tasị, kan jị ịllẹn tẹẹna ịz sụkụụn ta kaba rab jẹ ịn pịrịn kẹnd tọmjị ịn pịrịn sẹr wụtẹnjị maị sẹbgọn ma sị ya, ma jị kwad pọ sụkẹn ɓ̣aan maị sụkụngọn, wam ɓ̣aan kụlẹm ɓaanjẹ an tọọm kụrgụtẹ as pụkẹ, ka ị nẹg ka sị pụk pụksịm aị pẹẹdẹ, mọsị kwa, pọ pẹẹdẹị aị ɗọọnẹ, yag lịzị laki̱ko̱rọk saa lakịkọrọkgị mọnọn lịzị, yịwargọ, ịlọọ wị yị wargọ kụsẹ mọ jị kwad pọ kụsẹịm ḅaanụi jẹ, ɗịp nam wọlọ am pẹẹm mọị sụkkọ, an ɗọtọ, amị ma sị wa lịzịn n'dọtọ, nam mọị pụlgọ, pụljị, lịz amị wa ya jọn ɗọtọ wa yaz wa ɗọgọm kan ɗam mọ sị wan ḍịnụ ma wa yajịn ḍọtọ, am nịịdụm baan nịịrụngọn ɓaan nịịnangọn, an kị ma ẹrọ ma ẹr mamụ baanụị jẹ yọkọt gaa amị nịịs nịịjịn, sị wa yẹl saanjaụ jị kọntọn nịs ga amị pọn lakịkọrọk, ɓaan mas yakọ masị yagị ịz yagị ịs ɗọọnẹ yakọt kaa nam sụksị, nam wọlọ yọkọt gaa nan mọị pụlgọ pụlsị pọnọz yagị as wargọ taarẹ masị kwad pọ taarẹị amụm ɓaan nịịnjẹ ịs wargọ ịlọ ịs yẹl ɗa anị, masị yẹl da am. Aịgị ɗ̣ọọn wị lalọḅị lọḅị, ɗam lọk wịịm masị ɗọọn kịkkịgụm, an kị wa alatọ tẹmdẹẹmẹ yaan alatọ ị gị ɓọọn, wịlalọḅị lọḅị lọḅị lọḅị lọḅị ka sịwan kalẹị kaljị, nam mọ na sọbẹị jẹ nam mọ jị wa kar araị karjị sịwa ɗịpẹịn kị kịị dọ salẹị mọ nịyẹm nịịngọn ḅụdọt jẹ ị pọngọ nịịgọ ịz wargọ ɗụrẹ lịz ụkmọ ta kụkụlị, aram ɓaan kaarjị, wam gị ɗọ bị sịda, ta pọ mamụ mịn gị ḍọbịn wamọ ar pịp, kanẹ ka wamọ ara mịn pọngọ nam mọ sị wan kalẹị ịs at wajẹ, at wajẹ at wajẹ, kallụ dọbị wa mọ ara, masị landẹ kan jị landẹn paksị, kanjị wa landtụn wamọ lasaram kaa injin kanjị tụgẹn da tẹẹna, ma sị watọ mọnọṇ lịzị masị lị kụkụl kị wị kan jị wa ọrrọm taị, kan jị wa yajịn ọr kọndọ, kanjị wa yajịn ọr nan? wargọ ịl ọrọ as ya da lakụkụl ɓaan lịzị kị wị majị wa yaanụ wa mọ aram ḅaan mọị ḍọọngọ sẹ mọnọn ka nas tụkọn da tẹẹna kana landgọn paka mọnọn lịzị, wam yalamụm baanụ kana ọrọ kana yalam m'pịp gị sụmẹị mọ yịltụ nịịzọm maị pọngọ majị ḍẹr waị wa arụk sabtẹm is wargọ ịlọ waị ḅaanụ ịs war gọ dẹmụ, wamọ kalẹḍẹị nẹ sịdamị sịdamị pọn sụmẹị ma daṉị sụmẹị nẹ tapọ manụm, mịn gị ḍọpẹị wamọ kal aram taị. ịz wargọ ịLọ ịz la Kalụḍụn ịs La kalaḍu̱n aị ɗọọnụn wịị kọtkọn ta ḍwẹ ḍwẹ ḏwẹ ḍwẹ ɗeẹ ta kụkụl kị tụrẹ ɗabẹị yaag Lịṇ Lịṇ ma nịịdụ ịz wịLọ Lakịkọrkụm ɓ̣aan maị ɗịksẹ aị wargọ ịLọ ịlẹ nọṇ nọṇ kan kwanunyi nọn nọṇ kan kwanunyi taja mọnọṇ Lịzsị is yaadụn pọn ịs yịl waam ɓaanjẹ aịgị pẹrụdụn kịị az gị yaanụ pọn kana na man ɗịpẹị waamọ-aram ɓaanụịjẹ sị kalịn pịp ga amị ka nam mọsị wa kalịm mọsịwa kar aram taị ɗ̣ọtọm kịkịkọrọk aị kal waị pịp ta amị, amị njịdụ ịs yịl- Lakị kọrọk ịs yẹllụ La kịkọrọk yaan nịịdatọ waam ɓaan mọị kalụkịjẹ pịp anẹ ịkịị yaag kaljị ị shinkapai natẹịyẹ nam kị nẹ kaa nam kaljị-kalj pịp aị tịktẹ ta kwanun, kwanun a waam mọn pọngọ kị ɗịp ẹdọ lakịkọrọk an ɗọtọ ɗ̣ịp saanjaụ an dọtọ Lakịkọrọk wa yaaz am ɗụkam pọn saanjaụ wa yaaz am ɗụka. <noise>